No sai propi pa cum a s'fa 'na treccia e le persun-e ch'a sun cun mi a la fan pa, a la portu pa e cuindi sai propi pa cum a s'fa